<hesitation> injo <hesitation> cara na <hesitation> capia ngisse na isse e patanna <hesitation> injo harus i <hesitation> na parakai <hesitation> apasse arenna mulai battu <hesitation> anu <hesitation> caddi-caddina na harus i na pakanre-kanre <hesitation> n sare kanre lampa na tambang <hesitation> patanna toppa injo lampa antambangi punna talia patanna pasti <hesitation> tala ngisse i akjallo i punna talia patanna lampa nganu i jari harus i na pakanre ka <hesitation> kanre lampa na alle ri pannambangang na jari punna eklek i na painung i punna <hesitation> tangnga na alloa lampa isse na painung jari <hesitation> harus mento i <hesitation> patanna mento' pa jari lohe mentodo <hesitation> anunna <hesitation> manfaat na inni punna ri parakai capia <hesitation> <hesitation> injo capia <hesitation> biasa todo' riek <hesitation> patanna capi nu na anu kaleji iya bela biasa na <hesitation> biasa di panginungang na to n apekrui ji na pekrui ji panginungang na nampa na sare <hesitation> baca-baca tala kuusse apa na baca injo yang penting na <hesitation> na pekrui ji injo na sareji injo <hesitation> behe injo anunna <hesitation> panginungang na na-na baca tokmi nu na bacayya <hesitation> nampa injo <hesitation> na saremi i capia anu injo ere numainga na baca <laughs> iyapa na nganu na isse patanna jari biasa todo <hesitation> na sare cakbu, <hesitation> injo cakbu a patanna toppa angsare i injo cakbu na pasi laui cekla ba' biasa na pasi lau i cekla <hesitation> na painungang mi <hesitation> capaia